Laha ohatsy zao ka hoe hitady hany hoe telo karazany avy am'zava-maniry, de ho ketrehiko igny, de ny fomba anaovako anazy: <hesitation> vary aloha fa zava-maniry igny de le laoky ataoko am’zay zany ohatry hoe manao traka saosy aho, de asiàko lasary satria regny baka am'zava-maniry aby regny.